Aranndewol kam mi wiyan mo nda asuusu feere asuusu man bo jei Wala mo yi'ata babal siga man o yecca ɓe nda oyidi ceede tan tokka nastugo taa o wurto o tokka lowugo ceede man anna ittugo bo de''iti wakkati kaza waɗi nden o tokka sigugo ceede haa nder asuusu man.